Kón davii chin ña kón ín, chin na vichí nenriki xakoa ta koa anrivi ta xa ko vichí iten, a tú no vixhí.